sagale sun faida ishian ta dedian dandeeteenen hinyaatai dibin mahogoa fa dibin matunda fa wooren dada teenen hinyaat mpka atin daabdumu.duum ishin sun gudion sagale dugukub hinkabdua aminen won biri siit hinduftuuni, dadeete akanaanean hinyaata sunin cholea duumin dukubiinen hinduftuuni